Lootoo saasaa jaŋ, jaaraariňaa jamaa te a la de. wo tuma ňiŋ ne be siiyaariŋ ntelu la jaŋ niw lootoo saasaa ye i muta, a ka a fo i ye i ňee faji jii kenseŋo kono i ye koo ki jee i ye a domo suutoo. niŋ i ye a domo suutoo la i se a je, kandoo, i baloo be taraa la; a saamoo niŋ ala ye i deemaa, e i niŋ a buka wuli iyoo kirikiroo fanaŋ. yiri janboolu bi jee le i ka minnu faji ika a, ika a miŋ wo yiroolu be wuloo kono le. komi sunkuŋo, komi uŋ fenkoo, musukotoo kaakuraa walla mangu janboo faŋo wolu bee ka moolu maakoyi le, i ka kirikiroo jaara. ŋ. ň